Raha misafidy hoe mijery spectacle sa mijery f- match de mazava hoazy fa mijery match tompoko no tiako a, za tena tia baolina de tena manaraka baolina mihitsy aho, de aleoko mijery match toy zay mijery spectacle, spectacle mety afaka mbola iverenana jerena am'vidéo na am'clip reny rehefa am'manaraka fa le match mety hoe amin'iny fotoana iny tena tsy maintsy jerena de tsy maintsy mijery an'iny na amin'ny alina be ary.